Ngo da ngia drem ngu dlen kama chlemmengi ngia drem chia cha ma chlemengi da abes amarki, chama serup patha chi da cha drem gima. Mamer cha ithonanas sem ut ngo da ngia drem ngu lengi, cha china mes ngo. A thomgi da chlan <hesitation> a techang da ve se nget da va di mame chia, ches ngo du ngu delen gi <hesitation> di chia drem glan chia chi bang inamuk da klan chia thek pa gua lechar du ngu lengi da ngu thonas ura ngu guek. Da aveck pik da ngia drem ngu delingi marik abes mamer cha ngu na lu chi. Pek cha chlan cha chlan cha ngia tet da ngia bachi da bes mamer cha ngu na luchi. Vadi mamer cha chlan cha ngu ma thet methik ura a sik ka uviski ura chia thonanas saavet gua lechar ngu ma ngu guek. Da a sik tha dra chlan cha aulangi dach ngu deleng avekpik <hesitation> sok ngia drem ngu delengi marik. Ngu deleng a chama serup. <noise>